Vixna vixna lo'o, nionina yixlavii, vixnate nixnatenin yon meni ya'a kuii, nakuku hú ité li luño'o, taka yoyuku naxhu meni ya'á kuii, yo'o vixna kuina xhi iyoka ituna kuixviná, taka nuluña xonate xhii hi yo'o ka yuku kuii naku taka ye'i, yuu velonta kaxu tuxhi loan kuii vixna xha'a xhaixyotá ndatakaye ndakaxu vixna.